no laila inā mau nō hoʻokahi ʻāpana akā aia nā māwae, e hoʻomaka me ka leki e leki i nā māwae i paʻa maikaʻi hoʻokahi ʻāpana o ke aniani ma hope o kēlā hele me kekahi pahi a puni nā ʻaoʻao o ke aniani i hemo ʻia a laila hoʻomaka ʻoe e kau hou a hoʻopaʻa hou i ke aniani hou i kahi aniani hou